<hesitation> Kaofa mandeha magnano bazary amina supermarché na bazary agny zah ai, de <hesitation> matetiky ai <hesitation> eo ho eo aminà fôlo akeo fogna leh raha fividiko, <hesitation> tafiditra agnatin'izaigny <hesitation> vary, de <hesitation> rô o, de <hesitation> goûte goûté madinidiniky.